كنوصيك قبل ما تقلب على خدمة تستتمر فراسك اولا و تنمي المهارات ديالك و دوز دورات تكوينية وسطاجات فالشركات حتى تمكن مزيان من المعلومات اللي عندك عاد ديك الساعة تصاوب السيفي السيرة الداتية تكون متقونة و تكون فيها معايير عالمية و تبيين فيها المهارات ديالك و ديك الساعة تقلب فالمواقع اللي عطاهم الله